hallo alle sammen og velkommen hit til Nasjonalbiblioteket. hyggelig med alle som følger med hjemmefra, og særs hyggelig med dere som har kommet i kveld, når også reperatørene kommer. i kveld er det norsk humor.

det skal handle om barne-tv, om dukketeater, om humor, om barn. mitt navn er Lars Haga Raavand. jeg jobber med program her på huset, og før jeg nå forlater denne spoten, skal jeg ønske velkommen til kveldens gjester, Liv Guldbrandsen og Yousef Hadaoui. to reparatører er tross alt bedre enn ingen, men aller først altså Pompel og Pilt.

hei hei folkens, til dere der hjemme, mitt navn er Yousef Hadauoi og jeg har gleden av å ha med meg Liv Guldbrandsen her i dag .
hallo.
hallo Liv.

og som kanskje ikke er like skummelt som dette fordi jeg synes dette var litt skummelt.
nei, altså jeg veit jo at du er veldig redd for Pompel og Pilt så jeg så jo også at når dette var så så du sånn stivt ned . og jeg blir jo egentlig mest veldig glad, men jeg husker når jeg var liten så var jeg veldig redd og det er klart at den dokka jeg spiller er sånn nydelig søt og har øyne som kan blunke. og når barn ser den så faller de gjerne bakover først fordi de blir så , og så går de inn for å kose, og så vil de gjerne putte fingre i munn og øyne, som man vil på ting man skal undersøke når man er barn. men nei de har en helt annen de den er ikke av denne typen her nei .
og det skal vi komme litt nærmere på litt seinere fordi først vil jeg bare snakke litt generelt om Pompel og Pilt, for det ble jo først vist på tv i nittensekstini. og det var jo en type protest da kanskje mot mot dere andre som har litt sånn type at i barne-tv da. det her var jo litt mere sånn fritenkende og surrealistisk, og hva kan jeg spørre deg først, hva er ditt forhold til Pompel og Pilt?
jeg tror det er sånn som mange andre sitt at dette jeg er jo liksom jeg er født i syttifire, så det betyr at jeg har sett reprisene. det her ble jo du er jo yngre enn meg igjen, så når hvis du så dette ja hvis du er født i 81 og du har minner om dette så er det klart at.
jeg er født i åttien. ja, jeg tror det var 86 jeg så det her første gang, hvis jeg ikke tar helt feil så var det noe .
det var fordelaktig på en måte å være liksom én kanal fordi da er det litt sånn det vi viser det ser du på, altså men jeg jeg så jo på den gullfisken også som var på bare klokka kunne jeg ligge å se på sånn å vente på \barne-tv.
det gikk ikke noe annet.

men for å si det sånn, det er Pompel og Pilt, det er de som er hovedkarakterene her. Pompel er kanskje han som er litt mest eller som styrer showet, men som aldri som kanskje er litt den feige også her for han sender alltid Pilt inn for å gjøre ting, og så er de to reparatører. jeg har ikke helt skjønt det greia.
nei.

ikke sant alt går jo litt gærent, men du merker jo også når de hvordan de snakker, altså Pompel er jo den voksne han er en voksen mannestemme, mens Pilt er er litt mer sånn yngre og snakker litt mer er litt mere sånn uti uti munnen liksom. men og og det jeg tror mye av akkurat det du snakker om der det der å lage en karakter som er den sjefete, men egentlig den litt feige som det er jo et veldig klassisk humorgrep ja.
og de var jo veldig tidlig ute med dette her, fordi du har jo sett noe sånn lignende som har kommet etter hvert da med med to sånn folk som ikke klarer å gjøre ting .
ja, hva heter de igjen de derre to naboer holdt jeg på å si?
ja du har jo Helland og Halvan blant annet, så men vaktmester Gorgon for det her det sitter den sitter dypt inne.
ja ja ja ja. ja, men har du noen egne opplevelser med det sånn utover at du så det på tv?
ja jeg tenkte å komme til det seinere, fordi vi skal vise flere klipp her i dag, så men men bare sånn for å bare bare for å snakke litt om han da fordi det er han er jo en vaktmester som virker som om han går på noen sterke drugs.
å ja, jeg ante noe her ja. kjente traume ja.
for han jeg veit ikke om øya hans er igjen hele tida, eller hva det enn er eller om det er bare det at det var veldig og dem ikke hadde råd til å bare putte på noe øyne, for han går jo rundt og er jo helt og bare dukker opp og er skummel og så virker det som. så har jeg ikke skjønte jeg aldri om han hadde noe familie fordi det var jo noe sånn familiebilder der med Gorgon-familien og den ungen som alltid var sulten og og er de jeg vet ikke har du noen er den er den det er hans barn?
ja. det er sånn monsterunge der ja. jeg trur det er hans barn. jeg jeg har alltid trudd at det er hans barn ja.
hvor er barnevernet der liksom det for for han har aldri fordi du ser jo aldri de to i samme scene.
så er jo . å så det er det du tenkte ja at den han kan ikke sant, men ja.
ja at det hvorfor er den kiden alltid aleine og? fordi det er jo en av karakterene der, også.
altså her har du så mye interessante tanker, kanskje mest for en psykolog egentlig, men allikevel ja.
er ikke langt komiker psykolog det er liksom men også har du jo migrantene.
ja det er ganske gøy òg ja ja migrantene kommer, og og har altså vi må, de er jo også utrolig søte liksom, og de dukker bare plutselig opp så men de lukker opp døra så er det sånn å migranter, vær så god.
ja fordi fordi når jeg forstod det sånn, det er ikke immigranter da?
nei nei.

altså jeg tenker at det er det litt fordi disse dokkespillerne her, de er jo veldig radikale mennesker ikke sant.

jeg jeg tenker at de har putta litt inn sånn som alle som lager barnehumor gjør. jeg tolker det hvert fall sånn, men jeg har ikke spurt noen av dem da.

det var det ble produsert av Bjørg og Arne Mykle i samarbeid med Ebbe Ording.
Arnebust. ja ja.

ja, det trur jeg og kjempeviktig. en av de, altså noen av de dokkene som er kjempeviktig for hele figurteaterkunsten i Norge trur jeg. det trur jeg man kanskje kan si ja.

det er det er over titusen medlemmer der så så det har jo satt et støkk i folk.
ja ja vi som ble narkomane pga. Pompel og Pilt , ja.
vi vi som fortsatt har traumer så men så så de du har jo jobba med dukketeater. har du er det her du henter inspirasjonen din fra, eller?
ei litt sånn både og egentlig, altså jeg kjenner jo bare når jeg ser på det nå så synes jeg det er veldig stas når de går sånn rundt, og så tenker jeg sånn, au det er vondt å holde armen så lenge det ikke sant, de har så lange strekk med det. men utover det så synes jeg jo liksom at vi veldig mange jeg veit om som driver med dokketeater har jo et egentlig et mye høyere spillenivå liksom, og hele den derre med de her klønete armene og sånn. men det jeg synes er gøy med det er jo det at de bare de virker som de liksom skikkelig sånn nei her her nå bare lager vi lysende baller over vi driter i om de forstår det liksom. her skal de bare oppleve ting. her bare og det syns jeg jo jeg liker jo den grenseoverskridende greia der, og og jeg tror at det absolutt har vært et poeng å ikke lage sånn, vaske tenner nei, vaske-hender-pusse-tenner-tv ikke sant, vær lydig mot herren og ikke sant. de er veldig sånn anti det de er.
hei Trond-Viggo Torgersen.
ja, de er liksom frihetlige folk da ikke sant. det er veldig fint å vaske hender, men det er liksom et eller annet med at hvis all kulturen på en måte er at barnet ikke er perfekt sånn som det er sånn at du skal ikke underholde barnet. du skal gjøre noe med. barnet skal få underholdning, også skal barnet bli bedre og flinkere. ikke sant, det er jo veldig mye barneunderholdning som er sånn. det opplever jeg ikke at de bryr seg filla om liksom.
ja.
jeg tenker ikke at de tenker at barnet skal bli bedre av dette. jeg tenker at de , jeg tror kanskje ikke de tenkte at det skulle lage titusen i en gruppe som sier at vi fikk traume, det trur jeg ikke de hadde som mål, men hvem veit altså?
men tenker du at dem tenker at barna skal bli verre av dette kanskje, eller? ja fordi fordi når du driver med dukketeater når du ser de dukkene her, tenker du at dette er gjennomført arbeid fordi dem det er jo ganske stivt, og det og de øya og det det er mye her som virker som om dem har prøvd å gjøre det også.
det hender jo man nei det har det ikke tenkt.
jeg prøvde å putte på litt sånn eller sånn i bakgrunnen, og da blir det jo ti ganger verre, og det er sånn og det er liksom den skauen dem går igjennom, og det er liksom det virker som om dem på en måte har gjort alt for at for å skremme livskiten ut kidsa da .
ja ja ja. ja men altså kanskje altså jeg bare tenker at det er jo også veldig svart-hvitt da fordi har de liksom. jeg jeg prøvde å gå innom jeg var innom NRK i dag også prøvde jeg å gå innom på oppe der hvor i systua, for der lager de liksom veldig mange av dokkene ikke sant på NRK, for å spørre om de hadde fargebilder fra disse denne scenografien fordi det kan jo hende at det har vært helt nydelig. tenk om det har vært supermagisk, også har de sett også er det sånn oi det var kanskje litt hardt, for det er klart med det her skarpe, svarte lyset og. nei det mangler jo bare litt skrekkfilmmusikk så er vi jo helt der det, det er klart.
jeg håper ikke du har tenkt til å dra fram de dukkene her igjen til ny generasjon nå.
altså jeg skal vurdere det, det skal jeg gjøre, kommer plutselig inn i Fantorangen liksom det er Pompel og Pilt, Fantorganen ja. det ville vært noe.

ja ja vi gjør det.

kan snurre film.

ja det er jo hva hva tenker du når du ser det her?

han er ikke det.

tenk deg hvor mange ganger de må ha brukt tenk hvor mange opptak de må ha tatt med å få få til det derre fallet bort, vi snakker om veldig mange folk som har vært med på å lage det her da. det er veldig stort nei jeg det er kjempeskummelt, jeg syns det er så skummelt.
ja fordi jeg må fortelle en historie. jeg har jo to eldre søsken, to søstre som som jeg pleide å se på tv med.

og og det la jo mine storesøstre merke til, så de gangene jeg ikke gjorde som de ba meg om så skremte de meg med å nå kommer Pompel og Pilt og skal ta deg, og det var det verste, også jeg da var det var sånn og det å se det.
men ble du sånn var det sånn gøy redd, eller var det sånn ekte redd? det var ikke sånn ikke fang meg, det var ikke sånn nei nei ikke Pompel og Pilt ja ja.
så det var virkelig det var ille altså og da da mener jeg og jeg jeg var jeg var heldigvis ikke den eneste som for jeg hadde jo i i barnehagen i den vennekretsen min og barneskolen så var det flere som hadde traumer fra det her, og og det her skulle liksom være barne-tv.
ja.
hva altså du som jobber i barne-tv, er det sånn?
ikke sant, tar du ansvar ja ja.

tar du avstand fra det her det er dét dere.
ja aldri aldri ja ja ja ja .
jeg må hele tida ta avstand fra nyheter som jeg ikke har med å gjøre, så da lurer jeg på om du også tar avstand fra det her?
altså altså jeg klarer ikke det. jeg syns liksom jeg syns jeg syns ideen er liksom kul.

ikke sant det som jeg tenker for jeg har også drevet mye med scenegreier for barn, men da er de veldig ofte i sammen og du kan se når de hvis de blir redde. sånn jeg har noen ganger skremt barn så de har begynt å gråte, og da må man øve på å ikke gjøre det ikke sant, men men du kan ofte vurdere underveis og kjenne på stemninga og skjønne sånn nå har vi godt for langt, eller så sitter de gjerne sammen også er voksne der. det du ikke veit er jo hvem er de hjemme med når de ser på tv, og veldig mange barn ikke sant. det ja ikke sant vi har det er jo hundretusener.

de sitter jo aleine og uten voksne fordi vi sier jo at vi lager tv barne-tv for barna, men vi lager det jo egentlig for at de voksne skal ta en liten powernap, men sånn at det betyr at mange er aleine.
ja.

vi leker at han kommer etter dem.

fordi apropos apropos ikke lykkes så godt, fordi dette her skapte jo ganske mye .
det tar jeg avstand fra ja. ja ja.
det skapte et skille da fordi du har jo lærerne på en side som som ikke syntes dette var innafor i det hele tatt, også har du liksom kunstnere og altså psykologer også synes ikke dette var. og du som jobber på en måte i barne-tv eller vi begge veit at når du er var på NRK da så må du gjennom en del ledd før du kommer.

ja ja.

hvor gikk det gærent her, fordi fordi det må jo altså det må jo ha vært noe, altså jeg tenker når noen kommer inn på kontoret og sier, du jeg har en ide her Pompel og Pilt og.
jeg har blitt sensurert noen ganger hvor jeg har vært rasende, hvor folk har sagt sånn dette kan du ikke lage, og jeg er sånn herregud kunsten og sånn, også har det gått tre timer eller en halv uke også har jeg tenkt sånn å tusen takk for at jeg ikke fikk lov til å gå videre med det, fordi det er lett å bli grepet, det er det. jeg husker en gang så spilte jeg med en annen dokke enn det jeg gjør nå også skulle vi lage en scene hvor hun var redd for barnevakta si, og inni det så så. vi bare, du veit man spinner av kreativ og har dårlig tid ikke sant, også også lagde vi en idé om at hun barnevakta ikke sant også sier hun, nå skal jeg lage middag, også ser da den dokka jeg spiller ikke sant at å og på kokeboka så står det 100 oppskrifter med dokker i. også hadde vi sånn også kakker også står hun sånn med hendene ved siden av brødfjela hvor hun skal skjære gulrøtter, så kommer det sånn kniv ned bam rett ved siden av hånda, også spiller vi med sånn, så tenker vi sånn ja men hvis vi skal gjøre det ordentlig la oss lage en referanse til den og den skrekkfilmen, så er det gøy for de voksne. men hadde vi med bom bom bom bom også , og vi bare adda på og syns det var så bra og bare viser til kollegaene våre, redaksjonssjefen og sånn. se nå skal du se hva vi har lagd ikke sant, og alle bare, er du helt gal liksom, altså dere kutter kniver rundt og hodet til dokka som er et barn. vi hadde lagd sånn animasjon med bilde av sånn pastarett med sånn dokkelemmer som stakk med sånn ikke sant, og vi bare jammen kjære vene, må ha plass til kunsten ikke sant også var det sånn ja men folk er tre år da ikke sant. de elsker liksom, de holder bamsen sin om natta, dere bare ikke sant, og det er noe med å liksom man kan bli revet med. man kan bli revet ned, og jeg trur akkurat det der å huske på at når du lager underholdning for barn så må du liksom tenke det må du hele tida tenke må ha med det barnet hele tida, også vil jo noen bli redde for alt mulig ikke sant men men så mange som det her det er. nei det er det har gått gærent et sted der, trur jeg.
ja var bra du endte i den konklusjonen der ja .

det på en tid hvor filmrull er veldig dyrt, så dette er dyrt så jeg tror at de har tenkt sånn vinn eller nå satser vi, og da er det ikke noe stille altså de har sikkert tenkt sånn, kompromiss er kunstens verste fiende hilsen Picasso ja.
men men tenker du fordi dette har jo gått, altså det skapt jo blest også har det gått i reprise. det gikk jo første gang i sekstini, 76 også gikk det 1979 igjen også åttifem, og i 85 så ble det bestemt da at den at det aldri skulle vises igjen, men det skjedde jo ikke fordi i 94 igjen så var dem på igjen.
ja.

ja.
hva er grunnen til at nå når du veit at dette på en måte skaper frykt da hos kids, også viser du det om og om og om igjen.
je jeg tror det er fordi NRK er en kjempestor arbeidsplass. det er liksom tretusenfemhundre mennesker som jobber der, og dette er liksom et av Norges største fagmiljøer på å lage barneunderholdning, og det ledes av stadig nye mennesker, og jeg tror at pendelen og diskusjonen der går sånn og ett og noen år så er det sånn. ja vi må ha Trond-Viggo nakenhet og kroppen vår og sånn, og andre ganger så er det sånn ikke snakk om sex, ikke snakk om sex, også går det tilbake igjen også er det sånn det er veldig bra med noe sånn, skal vi lære barna å lese, også går det sånn nei kan det ikke være noe sånn surrealistisk? alle ligger på gulvet også kommer det dråper, det var lurt, men jeg tror at de der diskusjonene om hva er det som er bra for barnet, de veksler jo i samfunnet vårt hele tida ikke sant og eller hva er det som er bra kunst og kultur, det det pendler jo og absolutt veldig mye her. og du må huske på også at det er liksom en rar blanding syns jeg med barne-tv og NRK fordi familie, foreldre flest de er sånn, de får et barn og da er blir de kjempeopptatt av å ha liksom økologisk maling på veggene og ikke noen giftstoffer og sånn, men de diskuterer faktisk veldig veldig lite hva barna ser på barne-tv. så du kan gjøre veldig mye egentlig. det stiller store krav til de som jobber der, fordi det kommer egentlig ganske lite kritikk inn. de gangene det er så er det gjerne av religiøst merke, ikke sant at du kanskje har sagt noe om homo eller noe sånn, da er det noen som reagerer på det, men utover det så er det det er en jeg tror det er en sånn. jeg tror at sånn som når du ser der det er et visst mellomrom mellom hver gang du sender det òg. det har vært en diskusjon imellom ikke sant. hva er linja liksom?
også dukker opp en sjef fra Nesodden igjen som lar det her.
ja fordi det er nettopp det, for jeg kjenner nemlig én venn. jeg spurte så mange venner, er det noen som har positiv erfaring med Pompel og Pilt, og jeg fant én.
og han er fra Nesodden å ja.
nei hun er ikke fra Nesodden, men hun har vokst opp på folkehøyskole og liksom lekt mest med stein altså og vært eksponert fra veldig ung alder med sånn mere sånn avantgarde kunst og ikke sant.

du kan få denne sokken, sånne ting, og for hun bare var sånn å Pompel og Pilt å ikke sant dette er så avansert ikke sant ja.
å herregud.
ja så hun elska det, så og det kan man kan jo si da at la oss si at hun bare det ikke bare er anekdotisk ikke sant at hun ikke bare er litt sånn spesielt menneske som kanskje trenger terapi på en annen måte ikke sant, men at hun på ordentlig kanskje la oss si at. tenk om det var sånn da at det hun har er uttrykk for et å være et avansert barnepublikum skjønner du?
ja ja.

det er både det at det er en del aggresjon ikke sant, og det liker ikke barn, men det er og det med humor på konflikt er jo noe du bruker mye, også er det at det er uvant.

kanskje hadde dette vært kjempegøy hvis ikke han var så sinna i uttrykket?
ikke sant, det ja det jeg vet.
ja. og at de ikke var så Pilt også er så hun har så små så liten munn når hun snakker liksom. hun blir så og de har så stirrende øyne og ikke sant. ikke han da han er jo helt sløv, men se på henne da.
ja.
hun er jo redd hele tida ikke sant og og de og alle armene også. de viser jo hele tida for barn som snakker så godt kroppsspråk som de gjør så er det jo sånn de de holder ja.
fordi det for meg da så det det er det var øynene som var det skumle her, fordi hvis du ser på øya til Pompel og Pilt, det er et eller annet som og det spisse ansiktet som på en måte det er jo ja.
ja, det er jo mye rare øyne der. er litt sånn Øst-Europeisk dokkeinspirert.
så nei men skal vi ta også se et klipp til så, da kjører vi i film.
ja, vi gjør det. hold deg fast!

og Liv, altså du ser jo selv altså når du når du når den ungen dukker opp og du ser jo måten dem zoomer inn på, også det er den den brutale .
ja.
du ser du du skjønner jo hva jeg mener når jeg.
men du, jeg nå skal jeg prøve liksom i min kamp for på en måte yrkesfeller her nå. er ikke det kamera sitt ansvar, altså når de bruker en sånn skrekkfilmestetikk?

ja men kan jeg spørre om en ting?

ja.
hvor mye alkohol har vært inni bildet, eller kanskje noe sterkere drugs enn det her. fordi det det å skrive fordi det her sitter du og skriver et manus, og så sitter vi og kaster ball, og så sier du, ja ja og så skal ungen og så må ha ungen ha mer mat også Gorgon som bare står bak i som står bak den derre gardinen og bare.
ja. det er det verste. det det er det verste, ja ja.
det ser skummel ut, men altså.

ja som er jævlig sulten, som ikke blir fora så jeg må spørre deg Liv. er dette her innafor i, tror du at dette her kunne gått på reprise i dag?

ok.

ok.
kanskje da sier vi sånn, nå får det være nok her i landet.

så det.
de da blir de alt ja.

fordi fordi greia her er jo på en måte sånn som du nevnte i sta at dette er jo storproduksjon, men for meg ser det egentlig ikke sånn ut fordi.
fordi du tenker at de har brukt samme dokka som Gorgon og lille-Gorgon?
er ikke Gorgon det bare smekke på en sånn derre så er så er det baby-Gorgon liksom.
ja, men er ikke det egentlig veldig lurt på en måte, jo ja?
jo du sparer jo inn litt på tid, altså for meg virker det mere som dette har blitt gjort på veldig kort tid da, eller at det er sånn du du vi må ha noe dukketeater i løpet av uka vi.
desto vanskeligere å en dokke da ja. ja. ja ja nei det trur jeg ikke det hele tatt, og det er ikke det eneste dokketeateret, for du husker jo også så du på Harold Nelson og Pernille Nelson altså det er faktisk veldig skremmende det óg, men det er litt lysere farger, men det er noe veldig rart med den gamle mannen og hun unge jenta óg.
ja ja ja.
kom Pernille. det er jo liksom ja og de hadde mange andre óg ja.
men jeg og.
det dukka jo opp på den tida altså jeg tenker det var jo litt sånn gullalder for dokkespillere da, sjøl om det er stort sett to familier som driver med det her liksom Strøm og Mykle ikke sant og men allikevel så var det jo mye det var mye dokker.

da har dem på en måte og fordi hvis du skulle på en måte sammenligna det du jobber med i dag med med Fantorangen og de er det hva er forskjellen i tanke, og måten dere tenker på når dere lager barne-tv nå og det du liksom føler her da, når du ser det her?
jeg tenker at at vi kanskje vi prøver nok ut mye mer, det trur jeg.
har dere flere er det mere retningslinjer?

det er ikke det vi vil, og det betyr ikke at innimellom så blir barna skremt, og det hender f.eks. sånn la oss si at de krangler ikke sant, la oss si at vi spiller at karakterene krangler så er det alltid et eller annet barn som da er det noen som gråter veldig høyt og blir grepet av det fordi det er et drama, vondt å krangle liksom eller noen mister. vi har fått noen reaksjoner, f.eks. en gang så så sugde Fantorangen opp smokken til Fantus i støvsugeren og det veit vi at det var flere som virkelig ikke sant måtte gå fra rommet når de så det fæle som skjedde der, altså det ble alt for sterkt og måtte gjemme seg bak puta og har det grusomt ikke sant og. så at det er klart at du vil jo liksom treffe på veldig vonde og vanskelige ting i småfolks liv, men jeg tror ikke vi hadde vi hadde nok ikke tatt sånne sjanser som det her nei.
ja fordi hvis det la oss nå si at dette hadde blitt vist i dag.

jeg tror begge, jeg tror begge, og jeg tror at det er en evig kamp og en dynamikk mellom de tinga, tror jeg, også det det tror jeg er lurt fordi det ene er at det går an å være pedagog og og hun er jo pedagog hun Bjørg her ikke sant også. nei hun er jo utdanna pedagog ja . nei hun er utdanna pedagog, men så er det foreldra på en måte. altså faren til han Arne der er jo Agnar Mykle, veldig berømt forfatter i Norge, også er mens egentlig er det hans kone nummer to, Axeliane Mykle som er den store kunstneren tror jeg, sånn og den som på en måte er dokke familiemenneske der men nei jeg.
nå skal jeg ikke ha fordommer her men Axeliane da liksom. det er det er liksom nå skal vi liksom skeie litt ut og tenke nytt og.
ja da får du du jeg ser du går rett i Nesodden-fordom med en gang.
tror du at de er vaksinemotstander også de ?
hva tenker du? nei, det tror jeg ikke. er du vill mann? dette er opplyste, kule folk liksom. hans har jo faren hans har jo skrevet om seksualitet og blir dratt for retten, altså dette er dette er folk som kommer fra grenseoverskridelse, og jeg tenker at eller sånn som syns der hvor det er nødvendig da gjør vi det, også får vi ta støyten også kan du si kanskje generasjonene har gjort det på litt forskjellige måter da.

men la meg spørre deg, hvis du hadde nå?
altså jeg veit ikke hvorfor jeg fikk liksom ansvaret med å.

jeg tror det er dokkespilleren i meg som ikke bare. s vi forsvarer veldig hardt Pompel og Pilt kjente jeg nå ja .
men la oss nå si, hvis du hadde fått en en jobb nå da og dem har sagt, du Liv kan du ta også fornye Pompel og Pilt, ta også 2022 Pompel og Pilt, hvordan ville det sett ut? v hvis du fikk frie tøyler til å nå kan du gå inn å å ordne på dukker og fjerne Gorgon helst, eller hvert fall gi han et par gi han noe briller.
gjøre alt? ja her er det liksom du som er redd sjef men unntatt Gorgon da ja ja ja.
ja nei altså hvis du nå hva er det første du ville tenkt på eller sånn?
nei jeg tror jeg ville tenkt på helt sånn tekniske ting først som er sånn bevegelighet, eller noe som kan nyansere det derre litt stive, redde uttrykket også.
det med at fordi nå er armene veldig altså dem.

jeg tror man det her må man bare la være akkurat sånn også må man heller lage andre ting, men det men det jeg tror er jo litt sånn det derre med humor og barn ikke sant, jeg tror at det er egentlig så kan de de kunne ha hvis det var løst litt annerledes da ikke sant. fordi det er jo ofte det er jo så barnepublikummet er så det de vokser jo også har de veldig mange ulike stadier, sånn at det du har liksom et publikum som er sånn veldig i bevegelse og også hva de synes er morsomt forandrer seg veldig veldig fort. så jeg trur at jeg trur at det er der man måtte løst det mest da. de har jo veldig mye humor på konflikt liksom, og jeg syns ikke det er så godt gjort. jeg syns ikke det er ferdigløst .
og det at de må gjennom den skumle skauen og sånn det.
ja jeg tenker at det jeg liker egentlig litt det at du ser de liksom komme gående, men den den er jo full av mose og det er jo kratt og fælt ja ja.

jeg trur ikke hadde klart å lage noen ny Pompel og Pilt.
du tror ikke det så du du tenker at dette er noe vi bare men så du er veldig?
nei. dette er et skritt i vår utvikling, tenker jeg ja.

brenne det for alltid? nei ikke i det hele tatt, men jeg tror også det er det jeg tror som er altså kjempefint med det da uff. jeg det er liksom noe med at når folk setter ut aksen der sånn så blir det veldig mye plass til å gjøre andre ting, ikke sant, og vi har jo barnekulturen i Norge er veldig ung på en måte ikke sant, altså vi har jo vi har okkupert land veldig lenge. hovedstaden vår, kulturelt, fungerte veldig lenge fra Danmark. veldig mye av det vi fikk som litt sånn religiøst vi hadde strenge sensurlover her lenge, altså du veit at etter krigen når på en måte sånne som Alf Prøysen og Anne-Cath og Inger Hagerup var involvert i det. de hadde møter. de satt på kafe og diskuterte, hva kan vi gjøre med barnekulturen i Norge? disse folka, Inger Hagerup og Alf Prøysen går jo inn for å oversette Pippi. de får så masse kritikk, ikke sant, for å lage det man kaller på en måte nonsenskultur, eller kultur som skal være moro for barna sin skyld ikke sant, hvor det ikke er sånn, vær forsiktig lille hånd hvor du rører ikke sant ikke sånn men sånn.

de får lov til å være akkurat som de er og de har et kjempepotensiale for å kunne oppleve ting sånn som alle folk har, men men så er spørsmålet, og det tenker jeg at det er helt tydelig at disse folka har hatt. de har hatt veldig høy forventing til at barna kan ta imot dette på en seriøs måte.

de er ikke så smarte eller det klarte de ikke, men men jeg men men jeg tror kanskje at det var en veldig nødvendig ting i vår utvikling. i vår barnekulturelle utvikling så tror jeg det var nødvendig. også trur jeg at når det kommer til sånn jo men det kan hende vi klarer å ha to tanker i huet på en gang, at du både klarer å tenke, her er det veldig små folk som vi skal ta å man får helt utslett av å si ta barnet på alvor men ikke sant at her er det små folk som vi skal på ordentlig tenke at er intelligente sjøl om de er veldig korte. også samtidig tenke at, men vi kan ta hensyn til i at der hvor jeg skjønner at han Gorgon ikke fins så er du overbevist om at han gjør det, ikke sant, og det er jo liksom noe av det gøye med barnepublikumet også, at de har en så absurd stor forestillingsevne, mens her blir den på en måte brukt litt mot dem da og det er jo det jeg tenker du gjør når du skremmer barna veldig. det er at du tar ikke hensyn til at det er på ordentlig, at de trur det på ordentlig liksom ja.
tenker du at de hadde friere tøyler til å tenke mer kunstnerisk på den tida enn det du på en måte har noe på NRK eller er det ?

det trur jeg kanskje .
fordi nå har du tenker du at det er litt mer skrenka inn på for hvilke muligheter man har til å lage nye ting?
ja, eller jeg trur i alle fall og jeg kanskje det kanskje det er bra i denne sammenhengen i hvert fall, så kan det hende ja. jeg tror det er jeg tror vi ja jeg jeg tror det. dette er jo liksom på den tida, eksisterer ikke samfunnet for høy moral og sånn på den tida? jo jo det er jo liksom strengere tider da. ja, jeg tror det ja.
ja da eller nå, altså jeg føler jo at det er litt motsatt nå, det med å lage humor nå. folk blir jo mye mer krenka eller det er hvert fall lettere å si fra da enn det.
ja eller er ordet krenka noe som vi har funnet på nå men som har eksistert i andre former hele tida ikke sant. det er jo jeg husker jo det har jo vært masse humorprogram også før hvor du får liksom tusenvis av klager, og folk faller av stolene sine og får vondt i hjertet, og de får flass og håravfall liksom, men man har ikke sagt at man har ikke anklaget dem for å bli krenka. de har ikke sagt ja at. jeg bare opplever at noen ganger da så det krenkabegrepet kom når det var andre grupper som sa at de blir fornærma skjønner du ja, så hvis du blir fornærma i det øyeblikket hvis jeg som kvinne f.eks. sier jeg syns ikke den sexy sekretærvitsen er er god, å blir du krenka? det er liksom de samme folka som føler seg sånn, tar du ikke spøk eller, skjønner du, men man tenker sånn vet du hva tåler du en springskalle altså er jo det man får lyst til å svare, men man sier jo ikke det, hvert fall ikke hvis man innimellom er på barne-tv så kanskje ikke ting blir streama ja nei. her kom et lite innspill i krenkingsdebatten der.
ok nå har jeg jeg jeg sparte det verste til eller beste til sist, hvis man kan si det sånn , hvis vi kan vise dette klippet her så kan vi snakke litt rundt etterpå.
bare klipper det vekk live ja.

dette ble jo spilt inn i sekstini, og det var liksom litt samme tid som hasj og marijuana kom til Norge.
ja det er din tolkning .
tror du at jammen ok hvordan hvordan skal du på en måte beskrive denne scenen her?
psykiatri eller rus, helt klart ja. du altså men tror du ikke det er forløperne til Labbetuss egentlig den Moffedillen?
Moffedilla?
ja tror du ikke det er tidligere utviklingstrinn av Labbetuss?
ja fordi Moffedille spiser jo nøkler og det.
spiser hun masse nøkler, og de trekker det ut gjennom det Moffedillen ja.
og hva og hva er greia med Moffedille?
nei jeg veit ikke, men dører skal ikke låses. det skjønte du ikke det, ja det er en Moffedille.
ja fordi det er jo en hund, er er det ikke en type bichon frise ?
nei det det trur jeg ikke.

men du merker jo også sånn måten dem har den den felemusikken. du hører at den er litt sånn vridd eller sånn skrudd om til det mere skumle enn, og det er jo et veldig.
ja ja ja ja ja ja. det ja skal ikke være for søtt, helt klart der sånn ja.
det er jo et bevisst grep her som og hva og hva har du å si til ditt forsvar holdt jeg .
ja jeg trur det er det. men tenker du at jammen er liksom tenker du på ordentlig, altså på ordentlig ordentlig, at de hater barna lite eller at til har villet skremme liksom, er det ja for ja altså.
jammen også her sitter jeg nå nå og jeg, med all respekt til til til skaperne, og dette har jo skapt på en måte blest og det det folk ikke husker jo ikke det folk husker det her og jeg kommer til å huske det her ut altså til jeg dør også det dette.
ikke sant, men du kommer til å våkne skrikende ja.
det har satt et støkk i meg og det er sånn og jeg prøver det på en måte og da jeg fikk dette oppdraget her da og.
så tenkte du hva har Pompel og Pilt med humor gjøre, tenkte du ja.
veit du hva, nei det som skjedde var at jeg satt og så på den scenen en sen kveld også merka jeg at det kom tilbake ting jeg har fortrengt.

men de sa sånn, hvis du kommer hit roper jeg på Pompel og Pilt ja.
det var han, også når jeg skulle åpne skap, også fordi søstera mi sa at du Gorgon kan plutselig være bak gardinene og i skapet, det jeg turte ikke å åpne noen skap jeg før jeg var før jeg fylte ti eller noe sånn så så det dette sitter jo i meg og jeg prøver nå å analyse.
ja nei.
dette er en, altså for meg er det som å sitte hos psykologen her nå, så hvis du har noen piller for det her så.
ikke sant.

du men det jeg tenkte litt var jo tenk deg nå om om liksom 40 år så så blir jeg invitert hit til Nasjonalbiblioteket også sier vi sitter det liksom deg i en førtiårig versjon som sier sånn. jeg har ikke sovet hele livet, jeg pga. Fantorangen, altså se på det klippet her også er det sånn også sier du sånn, hva tenkte dere på liksom? nei altså det var ganske kult på den tida da tenkte litt sånn grensesprengende med litt sånn ja sånn fabelaktige dyr og ikke sant ja.
men hun Liv Guldbrandsen.
folk sa det var Ganesha òg på samme tid ikke sant, altså ja også får jeg den i fleisen da, det kan jo hende det ja.

vet du hva jeg tar sjansen tenker jeg, ja og jeg gjør som mine forgjengere vi tar sjansen, så får vi heller ødelegge en nasjon med barn så ha ha for kunsten ja nei da uffa meg ja.
jeg håper ikke jeg har gjort noe så må du plutselig nå fremover bare begynne med.
ikke lat som du tar hensyn til det, du har gledet deg til å si dette , hadde så mye indre trykk nå du kan ikke si alt det også etterpå si sånn men jeg tenker faktisk litt på deg óg nei det har du ikke gjort i det hele tatt.
jeg har ikke det .
jeg er invitert hit for å snakke koselig om Pompel og Pilt, og i stedet så får jeg ene anklagen etter den andre og du har helt klart litt for mye erfaring med illegale rusmidler, det har du helt klart, for ellers hadde du ikke kommet til det eksempelet igjen og igjen her sånn.
men Liv.
jeg bare nevner det, så det er ikke bare psykologisk du trenger si.

ja, snart fortid ja.
hva hva tenker du om barne-tv i fremtiden på på en måte? tror du det kommer til å dukke opp noen sånn type eksempler som det her eller tenker du at vi?
å, det får vi håpe altså jo jo men jeg litt sånn som du sa da i i forbindelse med det her krenka-greiene, holdt jeg på å si, eller på den ene sida så tenker jeg sånn. jeg ønsker meg masse diskusjon om hva vi lager på barne-tv. jeg syns folk burde bry seg om det masse, også bør vi være uenig om det og og krangle og være opptatt av det, og vi burde være kjempeopptatt av barnekultur generelt fordi det er kjempegøy, og det er innmari mange som er flinke som driver med masse ting.

når vi har møtt sånne barne-tv-folk fra CBB som er liksom engelske barne-tv så har de kokainproblemer og kjører Jaguar, mens vi er sånn vi har liksom knekkebrød med geitost og sitter på t-banen hjem til østkanten, altså vi har mye mer sånn og sånn er jo barnekultur generelt ikke sant, det er det er. alle veit at det er lavere status. du må elske det skikkelig hvis du vil å jobbe med det, og det er dårligere betalt en annen type kultur, men mye av det er på dagen da, det er veldig fint . du slipper å jobbe så mye kveld ja, men men det som men men det jeg tror også nettopp fordi du må virkelig elske det for å jobbe med det så er det faktisk en samling av helt glitrende folk. og det er verdt for folk å ta en nøye titt på det, også er det også sånn at hvis du er opptatt av at barna dine ikke skal spise giftfremkallende midler, så kan du godt være litt sånn altså kreftfremkallende ting f.eks. eller gift da.

det det tror jeg er sunt og bra, men i det så tror jeg at akkurat det der med at aksen må bevege seg sånn og at hvis det blir sånn at du aldri kan at ja du må være i et stort rom for å snakke om ting må være stort rom for å snakke om ting.

de tåler det. min erfaring er at de tåler det mye bedre enn oss, altså jeg er liksom jeg syns jeg har opplevd barn løse religionskonflikter som presidenter og andre folk ikke altså vi de dreper hverandre og vi er i fredsforhandling. vi tar det i fem minutter så ordner de den biffen liksom.
ja.

jeg har opplevd barn komme og si sånn Eva, tanta di er her, også er det egentlig liksom kjæresten til mora til Eva da, ikke sant, du skal hjem i nittenåttifem, og så sier de sånn nei nei det er jo ikke tanta, det er mora, så sier de sånn å vi veit det da men det er ikke så mange voksne som forstår det ikke sant. altså jeg opplever generelt at barn tar veldig mye hensyn til en verden av voksenkonflikter som de må øve veldig mye på å oppleve. eller de skal dyttes det skal dyttes inn i det før de blir en del av det, og og jeg trur at akkurat derfor alle de temaene å snakke om å bruke tid og sånn. je jeg trur det går veldig bra, og jeg trur at alt kan tulles med trur jeg faktisk.
der er vi enig.
jeg veit ikke kanskje tulla litt mye i stad. nei men jeg trur at alt kan tulles med. ja det trur jeg, og jeg trur det er gøy det er så gøy med sånn jeg tulla med noen babyer for jeg var på sånn kurs som babyhumor.

ja jeg tulla med noen babyer, tulla med noen babypersoner.
fortell!
jo fordi at det er et eller annet med at det derre første du veit Monthy Python for eksempel, de bruker veldig mye humor på norm ikke sant som betyr at de finner et sted hvor norm er veldig etablert og f.eks. her så kan det være ta kirken f.eks. da altså det er ikke et veldig jeg veit ikke hva jeg skal gjøre der.

og sånn som Pippi er jo veldig mye sånn humor på norm ikke sant at at Pippi gjør ting som feil også er det gøy men du må egentlig oppfatte veldig sterkt hva som er norm, så å være så trygg på det at det blir gøy at det er feil og derfor så er det jo ofte sånn at når du leser Pippi for barn som er for unge for det så ser de sånn støtt på deg sånn.
ja.

hun er slem mot politiet også går det ikke sånn.
eller at faren heter negerkongen også.

ja så.

nei men men da f.eks. så er det sånn at plutselig så går det fra et år til et annet så skjønner de at det er feil og gøy det med føttene på puta, og da ler de ikke sant mens og og det med norm så da er hva er humor på norm for babyer? og da var det humortekst hvor de sier sånn at humor er jo en komplisert hjernemekanisme du utvikler ca. åtte måneders alder, eller noe sånn, så før det så bare er det du kan more deg over ting men du har humor liksom som er du krever en hvis smartness.

nei nei nei nei jeg trur du aldri kommer til å le det . nei men der det er sånn babyhumor kan du gjøre f.eks. at du sier banan jeg spiser banan, jeg spiser banan, også baby ser interessert på du kanskje spiser banan på spennende måter 50 ganger.

banan i munnen, banan i munnen, banan i munnen, banan i øret, æ haha ja og da ler baby ikke sant de bare det er babystandup. de bare knikser med kroppen og ikke sant. det er jo ikke så mye de kan jo ingenting annet enn å liksom også ler de og ler de fordi det er feil og det er liksom alt som er sånn gjentagende, gjentagende, gjentagende, også brudd haha da ler vi og det er jo veldig gøy at de kan det. og du men det å skjønne når er du norm, hvilke norm er din ikke sant fordi norm vil utvikle seg, og og vi vil ha ulik norm. og hvis du kommer til et sted ikke sant hvor folk ikke går i kirka så er det derre, jammen det går ikke å gjøre sånn i kirka, det er jo ikke gøy for alle fordi bare altså jeg kunne ikke eller sånne ting ja og det er det gøye gøyeste med barnepublikummet. og det her de prøver trur jeg er liksom litt mange forskjellige ting også mye humor på konflikt da forskjellige viljer og det, kan ikke du gjøre det, nei vet du hva altså og det herre ja.

du har en fantastisk energi, og det var kjempekult, og det jeg ble ikke særlig klokere på på Pompel og Pilt men.

ja ja ja jeg jeg faktisk jeg kjenner en ro og jeg kan sove med lyset av og jeg tør å åpne skap og se bak gardiner, så så noe noe har skjedd da, så det har gått i riktig.
så bra, jeg skal skal sende deg en regning jeg så ja .
gjør det ta et. tusen takk til dere der hjemme og tusen takk til publikum. jeg håper dere har kost dere, og takk for oss og en applaus til Liv Guldbransen.